टेलीविज़न मा एक खास तरह की स्क्रीन (परदा) होन्दी, जुणि बिजली और सिग्नल से चलदी। जब हम टीवी चालू करिंदा, त टीवी मा बाहर से सिग्नल आण लगदा, जुणी तार या एंटीना से मिलदा। यी सिग्नल मा आवाज और चित्र (तस्वीर) का जानकारी होन्दी। टीवी का अंदर सिग्नल ने तस्वीर और आवाज मा बदल दिंदा। इसतर हम टीवी मा अलग-अलग प्रोग्राम और फिल्म देखी सक्दा।